أنا طبعا السباحة ما لي فيها كتير فعلى الأغلب ما حمشي أسبح لا في البحيرة ولا في النهر و في فهمي أنا البحيرة دي موية راكدة فما حتكون مناسبة شديد للسباحة يعني و حيكون في حشرات و حاجات زي، لكن ممكن أمشي مع الاهل لمة كده الاهل و الصحاب لمة، نتلمة في البحر ولا النهر ده ولا البحيرة، نعمل شية و نستمتع و نقضي اليوم هناك، لكن لو ماشي براي ياهو ممكن اجيب معاي ياهو هدوم للسباحة و غياراتي لبعدها و حاجة اكلها و ممكن فرشة عشان اقعد فيها ذاتو بعد ما اطلع من المويه مبلول، ما اطر اقعد في الطين ولا التراب ولا القش ولا البلقاو هناك.